Ty fomba atao lafa tsentsy ty fantso raiky. Alà raha iny, asia rano marobiby ty antiny ao, atosiky amy rano maro biby, la mandeha i. Lafa tsy mety moa i, alà, afaky tapaha zany raha iny, fantso iny tapaha tseky, bakeo amizay, alà raha anatiny ao rey, lafa miala amizay raha manentsy azy rey, apitiky ndraiky bakeo, la mandeha soa i.